मेते सफ़र का दोरां म्युजिक सुन नू ज़्यादा पसंद छ। म्युजिक सुन सी यात्रा कू अनुभव और भी मजेदार हम जांदू और मैं खुद भी वि मजा मजी ख्वे जांदो। ऑडियो बुक भी अच्छी होंदी लेकिन कभी-कभी मैं कहानी माजी पूरी तरह सी ध्यान नी दे पांदु। य खातिर म्युजिक मेरा खातिर सब सी अच्छु साथी छ जू मेरा सफर ते खुसनुमा बने जांदू छ।